<hesitation> nindeeba nyowe ku- kubyaama kare ninga kwiimuka kare hakiri nyimuka kare habwokuba ku ori <hesitation> kubyaama okyereriirwe kikureetera kwomuka okozire ki, kwimuka okyeereriirwe kwori kubyaama okyeereriirwe kikureetera kwimuka okyeereriirwe so nyowe nkanye ningira nti hakiri nyimuka kare hakuba nitukimanya nti kwimuka kare nakyo nikiyambaho aha mibiri yabantu nikuyambaho munonga aha mibiri yabantu, kubyaama kybyaama munonga nakyo hiine nkoku kiri ku <hesitation> ngu hariho oku kiri kushamu abantu ahakuba nitukimanya nti kushanga omuntu ari kubyaama munonga nabwe noburwiire, <hesitation> kubyaama munonga nabwe noburwiire kandi nikyo ori kureebera nti waaza omwiirwaariro hariho obu orikushanga nti tureebire amarwaariro gaabo abarwaazi bemitwe, abarwaazi bemitwe oshanga nti hariho abu orikushanga nti kurwaara munonga nabwe noburwiire oshanga ari ahamibazi yaaki, yokubyaama munonga, kumuyambaho kumutangira kugira ngu atakabyaama munonga, mbwenu nkanye ningira nti hakiri nyimuka kare